atao andrahoina hanigny amin'ny micro ondes: ny hanigny mangatsiaka igny atsofoka agnatin'ny micro ondes, dia izy ko efa mafana aminjay ao, aboaka.